Як дӯстам маро ба зиёфат даъват кард. Ман хеле сипосгузор шудам, вале ростӣ, наметавонистам рафтан. Ман бо эҳтиром гуфтам, ки кор дорам ва наметавонам иштирок кунам. Ӯ инро фаҳмид ва хафа нашуд. Ман ваъда додам, ки дар вақти дигар ҳатман мебинем.